Yen or ok ako gi rice pro me sospen or ko pore mi sospen moges gie ipon mi chur or koporo me baek rice nana mayme chur orte poro me lup okoko rave or korove me cup rice are naperim ortes aran me sospen na perun me sospen mei sospen leong okope ko ote ko soroe lato ngan sim tank oter bowasming ngan wasim changrivee mi bas onim ngan me tap pemmi da wuer simi sospen ote potir sospen na wis ngan ni pon mi chur ote wis ragot ngan na chock te na buk poko kerent na ranamay wet char chagu mi leng stopim ngan mi leng lingate ber mi sospen opore man koukou ogeng me matna sospen ote laring ngan ate mogos ipon mi leng